أيوه، أعتقد أن الشعر له علاقة قوية بالعصر الحديث رغم تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل، <hesitation> الشعر يظل وسيلة تعبير قوية عن الأحاسيس والأفكار، اليوم الشعر موجود في كل مكان، في الأغاني مقالات والقصائد على الإنترنت كمان الناس يعبرون عن أنفسهم من خلال الشعر في المناسبات والاحتفالات، يعني ما زال له مكانة مهمة حتى في العصر الحالي.